Maharegny marary my raha maniry raha aminay manokana satria io raha ohatra hoe sy sy lemanao izy, de lasa malazo, de raha ohatra koa raha hoe kapainao de lasa sisy koa izy raha maniry akeny fa lasa maigna tany, de zay.